I'iaxi jaku ñuundo i'ia ten de'e tanadoma kua'a ja naanxe'e doode najka'ande nidaá tanadama xi jana'ama ndee jandiuu ka te xi'ika vaadee a xi'ika vaajna te ja natniitna'ana ndi'ina ndi'ide inde ndi'iñai'ina xi ja na'ana ndo'oñaa jana'ana do'oña naaxi'ikaña naan ndiaa ja ja xuunu'unaaña iiña ko vitnaa nde'e tanadaka xi ndiaa ayiinkaando tniuu ayi te'e ayii adi'i kude kuuña xi innu'un nika ku ja kaa doáña iña tee teé iiote jute ndee ja taakaandeé do'ode iiña kuiiti idiiña mbeelu yoodoa te ñaakiiniiva'andoña te ñaa ndejandiiu xi xiikakavajña te jo naaki'ini'indoña.